أكتر شيء طريف شفته كان لما كنت ف المطعم ف كان في شخص طلب وجبة كبيري عشان يبين إنو قوي بالأكل ف لما إجت الوجبي و شاف ضخامتهي ف قرر إنو يتراجع عن رأيو ، ف ضحكنا جميعا لإنو كان جد متحمس وايد متحمس ، لكن لما تفاجيء بحجم الوجبي تراجع.